كيف أسوي سندويتش؟ سهل، أجيب قليل جبن وشرحتين خبز روتي وإدهن الخبز قليل بزبدة واطرح شريح الجبن وحط الشريحة فوق الشريحة. هذا السندوتش. ممكن أيضا حط ورقة خس أو شي من السلطات. وهذا سندويتش.